Сабзавотҳоро мешӯянд ва реза мекунанд. Онҳоро дар табақи оҳанин мегузоранд. Равған ва ҳанут илова мекунанд. Баъд ба танӯр мегузоранд. Пас аз бисту панҷ си дақиқа сабзавотҳо барои хурдан омода мешаванд.